Ti´la xo ta davti nrukuti tu ute, ho davati kidati takati xin ute, odati kidati takati xin mini ho o on. ididiní, a nro kuai a o davatuti tangu ho o on. chinkirillo ta mini tú la ho o on. lanrua xí ti nroyo nrukuti ta ña jan kidati takati, kalandria yó tu tá, mini ho o on. yua xi costali nrukuti a du idinro kuai ta xatakatia nra yitón ta kini tón kidatia chí nguada va no kava ná taxatakatia nra yiton.